Kan khayyaroni fi alga nafsi fi bikan hami barid bilen hadi akher walla fi bikan fishan barid bilen hadi akher, bakhtar alga nafsi fi bikan barid akher, fishan albikan albarid, bihtaj le khidime shiya bas, balga lai kadda bal kadda, balga la naar baddaffa, khalas babgusal al buruda di, amma bikan alhami mabadata mabada gasi, le kadar tijibal al jaw al bilaʼimak bilga barid.